ଅପନା କମେଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କୋ ଚାହିଏ ବେକୀ, ଢର୍ମା ଫିଲ୍ମ ପାହିକୀ। ମୁଝେ କମେଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କୋ ପସଂଦ କରେଂ। କାରଣ ଏଠୀରେ ହସୀ ବାର ଅବସର ମିଲେ ଏବଂ ମନା ଖୁଶୀ ହୋଈ ଥାଈ।